Le carte bancaire ndraiky, izy carte kara carte jiaby fa izy plastiky; aveo amizay kôfa ôhatra antegna angala vôla aminazy igny atsôfoko amin'ny atsôfoko amle raha le spesialy fagnatsoforana izy igny tsy aiko agnarany aveo amizay tapegna eo kaodintegna igny de miboaka le vôlantegna.